chin ruug na te beñ pues bal sheta cues reeñ sheta cuesne pues rcha alcohol o bal sheta neep rchadolliane lla diidnashne lla chicane roc kila tla la beë steñ shiich shiich dets shiich cuee te la la beë nica dets shiichga nicnac ni rquiga roc nic ri cues reeñ bal sua doctor pues lo doctor senebeñ lla bal sheta pues regasi ruñbeñne lla bal sho sho pane ruuk pues chicsol se- rapla que chela lo doctor lla chine meretis telaene pues to beñga callunbeñ remeidne bal ti reiñ cuesne cachabeñ dee cafe lone o shiich ca gepbeñlone ra tele ni nu dets shiich con basti nic riteiñne siacne rdei bes reiñ na chine ruug nibeñ meretis bal te maiñ gaulla ni beñ nic beuk nac dolor beuk nac ni mas teru ñaan ñaansoste nicsol rac natostene rnibeñ lla nic pues rapbeñ que chebeñ lo doctor balga resi ti nic teid ti do- tine teik di llal naga teikga